أفضل أح- أقضي حياتي كلها شابة ليه؟ صحيح الطفولة حلوة وبريئة بس الشباب هي الفترة اللي تقدر فيها تحقق أحلامك وتبني مستقبلك، تكون عندك حرية أكبر ومسئو- ومسئوليات أكثر وهذا الشي يعطيني الرضا.